Ma tiiä, et sääntsit eläjit om küll, kiä ommaq terve elo üte ja sama partneriga. Ma arva, tuu om väega armsa, aga ma ei mõistaki üttegi näüdet tuvvaq.